പോലന്ദ്ദ ഹവ മാന ബാരി വൈവിദ്ജമജ വാദു ഇപുനു। രുതു വേവ്ദദു സ്പശ്ത വാദു ഇപുനു। ദിസേമ്ബരി അര്ദു ഫേബ്രുഅരി മുത ഛലി ഗാല ഇപുനു। ഔ ഫേവേര വാദു ഛലിഅ ഇപുനു। ഹിമ്മ പാതദ സന്ദര്ബല ഇപുനു। തപ മാന മിനുസ് ഐന ദിഗ്രി ശേല്സേ അദ്ദു, മിനുസ് ഇര്വ ദിഗ്രി ശേല്സേഅസ് മുത കദിമേഅ ഇപുനു। ജുനുദു ഔഗുസ്തു മുത ബേസിഗേ ഗാല ഇപുനു। ഇര്വ ദിഗ്രി ശേല്സേഅസ് ഇദ്ദു, മുപ്പ ദിഗ്രി ശേല്സേഅസ് മുത ഏരുനു। മര്ഛ് ഇദ്ദു മേഇ മുത വസന്ത കാല। ഭുക്ക സേപ്തേമ്ബേര് ഇദ്ദു നോവേമ്ബരു മുത ശരഥ് കാല। ഉനു വാതവരന ഥമ്പദി ഇപുനു ബുക്ക। ശോകുദ പൂ ബുക്ക, ബന്ന ബദലൈസുന മരകിലുനു കുഓലി। വര്സപുര്ഥി ബര്സദ പ്രമാന, ഇപുനു ഇദ്ദു കേലൌര ബിരുഗലി ബുക്ക। തുഫന്ദ സമ്ബവല ഇപുനു। അശ്വിമ ബഗ ബുക്ക, പുര്വ ബഗദു ബാരി, ഥമ്പദി പുന്ഛലി ഗാലി।